Gne momba gne <hesitation> gn'aponga zashy, da hazo zay izy io, hazo misy bo- boribory zay aminazy, da igny gne <hesitation> adobodobokinao ao da mamoaky feo izy.